أبغي أسافر للفظاء يعني الفكرة مرة تحمسنييعني ،أبغي أستكشف المجهول وأشوف كواكب <hesitation> يعني أشوف بعد كوكب الأرظ من بعيد، وتجربة العوم في الفظاء، ومشاهدة النجوم بشكل جريب بتكون مدهشة، طبعا في تحديات لكن الرغبة في الإستكشاف تغلب علي كل شئ، عالم جديد عالم فوجنا.